Guring bangun tuh langsung sigar banar kaitu lah amun guring bangun sigar tuh hibak pang aku sebujurnya tips nya salah satunya tu ikam sebelum guring maatur <hesitation> pahinakan ikam nih kam atur kaya mahitung kena kam tahan sampai delapan detik ya kam buang pahinakan ikam tuh itu kaya maulah aliran darah di kepala ikam tu kawa kawa bejalan lancar lah kawa bejalan stabil ke awak <hesitation> ke bagian bagian badan lah pokoknya habis itu amun ikam handak bangun sigar lagi guring tapi batis kam di atas anggapannya tu ikam guring batis ikam kam andak di atas meja tapi jangan terlalu tinggi kam andak kaitu ya sekitar sepuluh menitan lah sepuluh menitan habis itu kam guring ai lagi kaya biasa <hesitation> itu tu secara kada langsung kaya model mendorong darah darah diawak ikam nih ke bawah kena dipompa lagi hanyar dipompa lagi nih ke awak yang ke seluruh awak awak kam yang di atas meja tadi tu kan tuh darah darah itu darah turun kalo darah turun habis tu kena yang di kepala di saraf nih kena. Mamompa maisi yang ke bawah kena tuh berefeknya ikam bangun lumayan segar kam kawa tiba tiba ya kada ngantuk lagi lah kada mesti ikam nih bangun habis tu bepikiran maulah kopi dulu gin nyaman sigar kada ikam bangun langsung maulah kopi kadanya sigar asam lambung ikam amunnya tips dari ku dua tu cocok pang amunnya tapi masing masing manusia nih cocok cocokan pang ada yang cocok lawan yang pertama tadi ada cocok yang kedua tadi amunnya guring cukup manusia nih istimewa pang sedikit lah inya kawa beadaptasi manusia nih guring tujuh jam ikam guring handak kam guring hibak seharian ikam guring gin amunnya pikiran kam darah kam kada mengalir sama ja ikam bangun guringnya uyuh jua muha uyuh awak uyuh kepala uyuh nang paling bujur tu ikam mambiasa akan awak ikam misalkan ikam nih beisi kehidupan nang harus mamukul ikam nih guring baya empat jam lima jam ya berarti. Ikam menanam kan di kepala ikam nih bahwa oh guring guring ku yang yang paling cukup nih baya empat jam tapi habis itu aku nih harus sigar kepala manusia nih kan istimewa inya kawa merekam apa kegiatan apa kegiatan ikam hari hari tu direkam oleh kepala ikam tuh jadi kepala otak lah otak ni kawa merespon kawa merespon apa kahandak awak sorang kaya misalkan di psikologi kaya mehipnotis jar nah ya sama pang kita tuh nang kaya mehipnotis awak sorang jadinya ikam mehipnotis awak sorang guring ku nih harus lima jam guring ku nih empat jam habis itu aku sigar begawi lagi itu biasanya yang maulah ikam tu kena bangun sigar bangun sigar habis itu amun kam handak guring yang bangun sigar lagi misalkan ikam kadada baisi gawian nih seharian dasar bujur libur bujur bujur libur kada baisi gawian apa apa seharian amun kawa sebelum guring olahraga tipis tipis lah sanak olahraga.